Ny fomba fanadiovana varavarankely a, dia fafàna aloha ny vovoka, fafàna amin'ny vorodamba maina tsara aloha ny vovoka na kifafa, dia avy eo maka éponge na izay zavatra tianao hamafana an'azy tsara dia asianao savony na ranon-tsavony dia kosehina amin'iny dia madio tsara